ഓര ഓന്ജി അദ്ന്ജത സ്തലക്തു ഓരി യുവകി, കന്നു ദേതുദു പുനഗ। അഏഗു അഏ ഏരു അഏ ഓദേ ബത്തി, അഏ അദഗി ഏന്ഛ ബത്തി പന്പുന നേനപു ഇപുഛി। സുതല കദുദന്ഛ വതവരന। പക്കിലു കിരിഛത, ഓക ദുസരിത ബുനി। അഏ ലകുദു, തനു ഏരു പന്ദു തിലിഏര പ്രയത്ന പത്തി। അഏന ബേരല്ലുദു ഓന്ജി ഉന്ഗുര ഇത്തേ, ഐതവുലൈ സത്യവേദരി പന്ദു ബേരേദിപ്നി। അഏതനു ഏരു പന്പുന ഓന്ജി പ്രശ്നേഗു ഉത്തര ഹുദുകര പ്രയനഗു ഉന്ത്ജി।